dumata ruka join adum ko hafeerich, ko bo join adum hale salwande. Ababa alene piaulum mga mudumidim de piaulum kanjum.